طبعًا سألتني سؤال مما تتكون ال- السيارة. السيارة فيها أكثر من مكونات رئيسية المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، الشاسية، نظام الوقود، نظام التوجيه، ونظام الكبح، والبطارية، ونظام الكهرباء، العجلات والاطارات، ونظام التبريد.